Este ni saari in tei ntichi luli ni yeri, jiin in ntucha’a jii vincha ni chu’uri nu te ni chu’uri ntíkí nuu, ni chu’uri aju, ni chu’uri nuu te ni kayeri jii se’eri, jii se’eri jena’ari yuani kuu nteyuu ni keyeri kiu vina jenari, jenari jena’a.